Nyowe ndateekateeka ngu omuntu owa buriijo, araba arakozesa nk'emitwaro ashatu, ana buri <hesitation> wiiki, buri sande kuba aragura ebyokurya. Owaaburiijo nda- ndamanyiisa omuntu atarimu atari mworo kandi atari mbwenu arikwebaasamu.